Hewan yang paling gue takut ini ada dua nih, kalau kata orang, orang tua bilang mau ula, kalau disini mau ular, sama macan deh. Kalau ular gue pikir takut gimana ya loh, dicatek dia udah, wah udah assalamualaikum dah lu, bisa ke alam barjah langsung. Yang gue takutnya gini, kalau kita dicatek ular ya, digigit ular. Ya kalau di rumah sakit ada apa. yang netralin racunnya nih, yang penawar racun. Ya kalau gak ada, itu repot. Ada yang <hesitation> cerita nih, temen gue waktu digawain, lu hati-hati gus, yang namanya ular tanah nih. Ular tanah emang kenapa, gue tanya kan gitu kan. Lu tuh ular tanah itu udah gak ada, bisa ngobatin dokter juga katanya. Nah caranya gimana, ya disareatin, disareatinya gimana? Disareatinya gini, lu kalau udah dicatek tuh ular, lu tuh disuruh tidur di tanah. Tidur di tanah gak dibawa ke dokter kaga, gak dibawa ke dokter. Lu udah gletakin, lu ditutupin sama daun pisang. Mati atau belum mati udah, di situ tuh gue bingung. Kok gak diobatin sih ya begitu, kalau emang lu besokan yang gak ada nyawa, ya udah. Berarti dipasrahin kalau kena ular tanah iya dipasrain. Kok bisa gitu gua juga bingung, gitu kan. Tapi banyak yang selamat, ya banyak yang selamat, banyak yang mati, makanya kalau di gunung gunung nih kata temen gue yang orang banten. Kalo hati-hati dah, kalo ketemu uler tanah dah. Kalo pengalamannya banyak. Oh begitu ada ya orang. Digigit, mukanya dibawa ke dokter, malah disuruh tidur di tanah. Gua juga heran kadang-kadang. Ternah juga nih, satu nih pengalaman gue nih. Orang-orang takut ya namanya macan ya. Pernah nih keluarga besar gue nih main nih ke taman sapari. Gua liat orang, kok pada potoh-potoh sama apa namanya macan putih. Gua dipaksa nih kan sama keluarga gue. Coba gue sih berani gak ya gimana ya kepalang geng sih kan gue cowok, ya gue beraniin aja. Yang gue takutin gimana ya gue takut tuh macan ngulet, sekali ngulet kan. <hesitation> Bisa gerowak leher lu, kena tuh kukunya. Ya karena gengsi aja gue bilang, ya udah ayo. Padahal dia gak tahu. Gua panas dingin.